Ny fomba famoahan'ny amponga feo, aponga vileziny izy boribory izy ary fiôhiny na amin'ny kakazo io na amin'ny tanana manaboaka feo zany.